Inyon, ki ngͻn ma mɛ ni nesek inyon nayak, inyon ͻng fi ngͻn te de yet ari, ki ngͻn ma mɛ ni kɛ ba nasek nayak, inyon da-ida di kyɛk, ko ba ngͻn bɛ nak-nayak e nakereng awo, ada di na da kus mo kɛ fok kutͻ ngͻn kɛ ni se kɛ yi, ni nyon da kus mo ni tsi imi yͻng in se nͻng inyon di di ngma na, idi di ni di kus ni tsi rorororo. Ki ngͻn nesek inyon nayak, ba ida won ba, inyon bi tsɛng. Akabu yͻng anͻng ba, ke ngͻn ku nesek nayak, kɛ da di, ada toos kɛ afok izong tͻ na toos. Inyon ki ifok izong, ida di ni da kus ni tsi. Imi yͻng, anͻng. inyon iren atek iren annyining de. Nyͻn ma iren nyon ngͻn ki ren ide. Ida di kyɛk ba sɛ ngͻn cɛɛt nib a awo. In ren ba kak tes nyͻn. Iyerek kɛ ba yes e-ba yes, ni nyon e nyek ni ta tsi ni tsi ni sɛ net e-ki da ren ngͻn kaba nesek nayak ba se yes ayerek de ngma awo. Ba da di kyɛk na ba ta tsi na ba teng ba da kus mo. Ke da nͻ kyɛ mai nɛ ba ne rororo nɛ ba bɛ ba da sɛ nek iba ren fok ba da sɛ ikɛng kak ni ngͻn.